iya ma kalabari <noise> moku ani dumo me te a bim japu dawa, ane me te yeri mininim mineso japu dawa kuma ani ibi ke ina miebariye <noise> tariye ane tamuno minimi, mi tonikiri me bo i yerite goye-goye tamuno be mie nimi. Minini mineso tamuno enai tamuno diki balafa-a. I tamuno diki balafa were bebe-e i inate krakra mie ba bu i tamuno be diki balafara bebe-e i inate krakra mie bia gbonu krakra so inate mie bia ane oresin a ke dugo tomi piri wariye ane tamudiki balafa since iro simebo tamuno diki balafa mie yana i tamu diki balafa yana tre me ane inate ibu so belemawariye i tamuno diki balafa yana treme ani treme ane inate iminabo belema ba re, i tamuno diki balafa yana treme ani treme ane inate ikiabo, ipakabo i ama-abo belema bariye, i tamuno be tikibala-fa-a be-e i piki ye ke yesin bia, kuma i tamuno diki balafa yana were bebe-e i mie ye goye goye piki ina krakra were, i tamuno diki balafa yana were bebe-e i yeri ye go-go-e piki ina wērē wērē ma mue, sime bo sime bo tamuno be diki bala-fa sime bo sime bo piki kun yana amina bu pri. Toma ekwen koma omongiapu be-em tomwine eri, tonwine na but buma ayi ekwen. So sime bo sime bo, bu kun teke ibu pri, i ibu kun te teke ibu-prim bebe-e iyeriwa minese i ibi yanaba but ibuku yanara be-e tomi so i kun bia. Igboloma iworiyabo emi, <hesitation> wana broma bo <hesitation> christ so i pa owori i oko ke idumo kon bebe-e gbori ibi bo so i ofori, gboribo piki i bu ye dawate ke anga bia, kuma i meni ibu kun kuma tomi ibu yedawa te ke anga ba tomi piki saki memgba go-go-e bo ye ke igbolaben wana ingibo, wana minabo me ani sime bra tomi piki i bubu minini yanaba ibu kun bebe-e i tamuno be diki balafa te bukun dumo kon kuma tomi ibu minini yanaba te bo ibrabo nimi mie biba te bo igbolate i ana da krakramaba a ke tomi bebare saki memgba iyeri erebo-o iyeri oyi bo-o ibu kun yeri simebo simebo tamuno diki balafa te bukun dumo mie kon, kun yanate ke ye goye-goye mie pri kalatubo so inbo pri omonibo so kalatubo wowi kun yanate ke katubo so pri kun yana te ke omongiapu pri, kun iyenate ke ibra-apu piri, kun e yuna ibi kun ja ereme emi te ina ye biribra so bujirimai Ja oyapu piki emi te ina ye fi bra so bujirimai, ja ereme emi te i ke ekwen ina diapu prebra shagashaga bra ane inke ekwen ina diapu pre gboruboso gborubo-a ina tonikiri me bo oko sime te dumo bra me ibiya tombo ye ke iyete ibelara so, idaka-daka so, i ekwen bebe-e i ekwen ekwen me ani piki tre me i ani ekwen pakama i piki ani ekwen me ekwen pakam bote i dikim mem ibiya be-e, ye iminabo inganima ani enebaka inganibo a ke ekwen ipiri bra me ibiya were so i siye mie-bene-e i si me mini oki oku diri be-em mineso krakrame ingegeri ane enete ibroma wave i krakra me dugesi te ani bo i fi bo so krakra me dugo te i fi me bo ani bo fii ibiteim te ke i iroye dugo te fiim nengim so yeri a inete ke dugo tomi pri bariye mineso krakra me bo se anibro iba idumo okibario krakra me bo se anibro ibabario krakra me bo se. Gbere so gboru siye so abilala kru kru ye sima, krukru ye ke abilala simi ye goye-goye mie ani krakra nae bo sime krakra me bo sime te i krakra me se tomi meni iyeri te meni be-e ani erebo ma <noise> akrakram ii a opu diri dawa wari mu a mie sme-a ii a mie paka-a kuma aniso krakra me bo aremi ye wa eri mineso saki memgba goye-goye wa kini yana tamuno diki balafai, saki memgba go-go-e wa krakra bo se were, saki memgba go-go-e wa piki wana bu kun-e mina tre-ma wa mie olo sama kuma <hesitation> se me bo wa kun yanaba, se me bo wani so wa tomi laba te tomi saki memgba go-go-e wana ke yesin te piki saki memgba go-go-e ye bo wana sin bu ba ibi so piki angana gana bro bo wana laba one i inate dugote ke tomi piriwari ye.